لطبخ الأرز، لازم نغسل الأرز مرتين أو ثلاث بماء بارد حتى يروح النشا وننقع الأرز لمدة ثلاثين دجيجة، بعدين حط لكل كوب من الأرز كوب ونصف ماء، وحط الجدر على النار، ولما يغلي، نغطيه ونخفف النار لمدة خمس عشرة دجيجة ونتركه يرتاح خمس دجايج، وبعدين نجدمه للطعام.